nga, banda mu ŋ bɛ wi leŋpiisi ŋ kaama ɔɔ ŋ bɛ wi kaama na, ŋ ba be ta kaŋgokaŋ hiŋi ma sɔ a fɛ. Na ŋ ba a ko lia bɛ a bea feŋgofeŋ la dunya mɛ ma. so ŋ ba wae, mbe tɔmbɔ kɛa. Ŋ bɛ wi dukɔ, ŋ jɛya niiɛ ŋ ba wa koa. Táai mu ŋ bɛ leŋpiisi, ŋ ba a tiie ta na sɛŋnɛɔ, me wi a fɛ. Aa kɛŋ kobiie lɔ ŋ bɛ kɛ mɛ wi niiɛ kpo ka na. Ŋ ba taa la. Ŋ bokawa kpokaa ŋ ta sɛŋnɛɔ kɛ mu mbɛ toa kiifeŋnu ma fɛ. so ŋ ba, na ko lia and aŋ lia. so ŋ ba, me tɔmbɔkɛ a ko la. Bɛma kaamba na a seŋje duyna ma. Ŋ ba, a waŋ bɔaɔ. Mbɛ kia, ŋ ba. Ma kia, ŋ ba. hiŋi ma kikɛ, ŋ ba ma kikɛ wɛ. so ɔɔ na kama na ɔ, aa wa bɛ wi nu na koa. so since aa wa bɛ wi nu na koa, ŋ pɛ na lia sabu bi nu nu wa koa. Bɛma aa wa bɛ wi nu na koa. Na liikɛa, a wa mu. Na fɔe kɔɛŋ bɛ nda, a wae na. Ko gbi a ŋ mae, aa wa bɛ uuna. Aa mai gbi sambaa na koa. so ŋ pɛɛ ŋna ko lia. Komu na kaama na, aa wa bɛ wi nu na koa. so na ŋ ba a ko lia. Ŋ giisia komu nunu ma mɛ kaama na, a mɛ nu. Ai feŋnu nuu wakɛ a ya be ŋji. Aa ya fɔ, na ii lia o. Kɛ ma ii lia ko nyama wa koa. so ii ma ko nyama ma. ya ko nyama mae, mbe ii lia. so ŋ ba, ŋna a lia.